المتحف المفضل عندي هو المتاحف التاريخية والفنية، أحب أزورهم عشان أتعرف على تاريخ الحضارات المختلفة ،وشوف الأعمال الفنية الجميلة، المتاحف تعطيك فرصة لتغذي عقلك وتكتشف أشياء جديدة عن العالم، أستمتع بكل زيارة لإن كل معرض يعرض قصص وأعمال تخليك تفكر تعيش في زمن مختلف، تعطيك إحساس رائع.